أفضل شهر بالنسبالي هو شهر سبعة ده لأنه فيه عيد ميلادي فا أنا بستمتع بيه جدا لأن هو في الصيف بقدر إن أنا أخد أجازة صيفية وبقدر أستمتع بعيد ميلادي وبشوف صحابي وببدأ أحضر حفلات وببدأ أخرج مع صحابي فا هو الشهر المفضل بالنسبالي.